אלעֻטְלַה אלאסבּוּעִיה אלמִתְ'אלִיָה בַּסַּבַּב ליָא, הִיא נְהַאר פִיה רַחַה ו מֻתְעָה, ו בְּלָא מֻנְבַּה, כִּנַבְּדָאוּ בִּפִכּוּר חָדֵء עם כּוּס דּאתאי אוּ קהווה, ו מןבעד נִתְמַשַּׁה פִי שִי בּלָאסָה טבעִיה, חַדִיקָה, שַט אוּ חתה שִי מָכּאן סְגִ'יר, לְעַשִּיָה כִּנחַבּ נִקְרָא שוּוי, נִשּׁוּף פִילם זווינ אוּ כִּנשּׁוּף חאג'ה תעַג'בּנִי, מַע ג'לְסָה עַאִלִיָה אוּ תַעַאמּול חָפִיף לפני מא נִנַעַס, אלעֻטְלַה בִּנְסְבּה ליָא מאשי לַאזִם תִכּוּן סַפָר, מֻهِימּ תִכּוּן מֻרְתַחָה ו תִפְסַלִי עלא רוטִין אלאסבּוּעִי.